Marégéén, éfara yang yilobé mé mara yo; éfara siin éfaas arayo, nang ukuryo gakuur gaan umimé gaan nikukur yo nang énukurénoom éhé, mé nang ukurut gakur gaan umimé nang léét énukuréni, mat éfasi. Mais nang ukuryo gakur gara añama; éfara siin éfaas arayo éém